miɗon ikkitinma noyn watta ko tawe an warɗo ekkitaku baɗɗaɗo fuccu jamu, ko ko mbieten keke, a anndi ko jitta keke hanu koyɗe ɗiɗi wodi, kam burugo saɗugo komi e buru saɗugo faa mota. Ta wawano fa a war na kan nyalande wotore a dilla sese-sese. Ta warifu sai kakkilana to njabotota, toy bawo a jodake faa a woɗi. sai tokka fa sese-sese koyngal maɗa ngal ɗon, e tawa e latirgal koyngal gotal e sawa e leydi. non gatta e sese-sese a don wayla sese-sese a hakkilana horenden, a hakkkilana tayaje ɗen toy takkota, ngam ta yehu cama.